الموضوع هذا يعتمد على وجهة نظر كل بلد بعض الناس يشوفون إن استكشاف الفضاء مهم لأنه يفتح آفاق جديدة للتكنولوجيا والعلم قد يفيدنا في حل مشاكل على الأرض بس في نفس الوقت في مشاكل كبيرة مثل الفقر والتغير المناخي تحتاج حلول فورية الافضل يكون فيه توازن يعني نستثمر في الفضاء بس مو على حساب معالجة المشاكل اللي نواجهها هنا على الأرض.